Gjë çë do të bëja do të ishte me udhëtue për me pa botën. Me disa para të ruajtura, do të vizitoja vende çë ngaherë i kam ëndërruar, duke eksploruar kultura të reja edhe duke mësuar nga përvoja të reja.